اه منزل أحلامي نفضل أنه يكون يعني حديث واسع تصاميمه عصريا تحب <hesitation> يكون <hesitation> فيه فراغات واجد في نفس الوجت أما معبأ بالحاجات الحديثة يعني ال <hesitation> والديكورات البسيطة مش الديكورات ال مش الديكورات اللي تبدأ مؤذية للعين أو فيها بهرجة زيادة أو كدا.